Na miña familia apenas se contan historias sobre o pasado. Tocoulles vivir a época da guerra civil e da dictadura <hesitation> no que había tanta censura, moitas prohibicións e había moito medo, sobre todo, <hesitation> entón, hai bastante oscurantismo sobre isto. Si que me lembro de unha historia que si que contaba reiteradamente miña mai, que era unha vez que houbera unha aurora boreal, <hesitation> seu pai, o sea, meu avó materno, que leía moito e foi o que lle dixo ao pobo, que aquelo, que lles explicou que era un unha aurora boreal porque a xente, que non sabía case nin ler nin escribir, dicían que era o reflexo da sangre dos mortos na guerra.